Ya'uda wese wane sepu deu wa'ane liki liki ho pae'e kale yaiho nadoak kai tia tuka nyahedeni me liki akuse ma tana emasai akuse maumaunya setakule yele na matane takule liki o e aku dawese ma kariae me liki wai ya mi wai nuwetetu patai wei matulu mamaunya yamana de wei likie we'e wai i pai kaitia sitane lunya do wa tuni ae ewai eiz tana e awema'i natuka nyahede'e liki deho ohono ane anea hohoe' awema i nai audeu suka wa'ane liki pai liki ho makelayo hohoe liki o pai akuse mamause liki wei emutua maloe mahoniya'e maloi senema tuhue miku le'e maloe nyai mahono siko mahono sikou lalie matutue matutue nyahede hole si mesi nia dona sikalea duwe lumenyaho dowah ho'a aikuse ndaing ma tutu mahule nena Akuse ma honohoe'e pai nyai hedeho sepu silai si hono sae'desa pulu hoho' mo'o meyadua ho sihonoe hoho'ena eliki hono hohoe awema na liki kuise makedai male uwe wai luma akuse mohan moha ho'e dawese sena masona akuse matunue tanae ma loimie mahalinae dawese masonae masonae sepu akuse ma'ane mema'ane akuse wei e'edipui dawese ma'ane pai nama anenya wei wei ite ho mo'o depai hapae homo'o akuse ma'ane tukawe e mitipui dawese me'ane a'ane duwe sahae akuse iyane pui de'utane de mahete hoho'e painama mahete de utane hohoe moho hapae homo natuka nyahede'i me namase ma'ane liki kewa akuse mohono sae se'pue de lai hoe pai akuse mohaite akuse uli mahete akuse kesu akuse kapelane ap aikuse uling mahete hoho'e nake mahete keu ma'ane ko ma'ane hoho'e Naliki duwe ulimaheteo dawese si'ute kasi napua la'aune loke nyayau le siute wadama laune loke laule si'ute asa launi kapaya laun ni loke wai le' na senesi hameya'e neteku mai sa sipuye loke laye ma'ane stana sosine nyahedehole ma'ane dua pilina me nyadaoa ho ma ne duwe sosina nya sosina hole se liki ewainya okate leho akuse sesinapue sinapue na masike tuka tina kaimuli me ehosa nama aneu menama hala humo' umu hala pai nama heudola ye ehono homo'i e menamaliki a'u tomae anapue hoho'e nehu tuka akunime tetapa akuse selain ma'ane ne pai ehapai yele na liki awema ho akuse mahono hoho'e akuse ma nemata tuka ema tamopai liki nama emataho moe lepai dawei me akal le li lepai akuse mau hono sae deisepulu hoho'e pai manena kaitela saitua anita domode pai do'a kuse mata nelu mana elu menama liki o lai aloi atutuwe Ahule holae ana pue ho ala uwei ho tuka loi domaho me'ane tuka miku tine'i